nyaunii dukub ishi kas mar ishinen dusea aminenii hinkufati hinkukufati saa dibi shilmia, ishenen dukub akasi suunt akan kas mar dukub dusea iyo shilmia lilla kas mara, mal sun wonni sun mal ishin diig kasa duddeet dandeete hinchiftu tafibinen duum unum duduutiey.